kua ñee jaenungavi, mbia kavi relajacion, yamboasa yande yeigui opaete mbae ikavia mbae yande pïape ñanoiva, jare jukurai vaera <hesitation> yanderete öikavi, jare ipuere vaera ñanemiari kavi yee, anii ouye mbae ikavigue ñaneakape vaera, jaeva kua oipota jei relajacion, es nessario amope kua ñanoi jare ñanekirï yapïta, hadsta que oikavi yevaera yande yembongueta, Jare jukurai mbaetï vaeravi mbae mbae yae rai rai, yaikua mbae reve.